Arabia Saudita y tembiu jaeko ˂Hesitation˃ tembiu Saudi jeireta supe va jaeko arroz jare zo jare jokope oñonoreta capza jare mandi jae jokua reta jembiu, kireiko jaereta oyapo jou tembiu ipuere vaera jokua jukurei joureta.